Më yë xë'ët's minëyë jue yë dun wa'anap në ko'o jedun myaj wi'itpujë toxë'ëjk yiaj wi'itpujë oy pyënë pën jedun wi'itpujam madë mkë'ë myaj pujëp yë xë'ët's way yë xë'ët's o'ipyë, yë xë'ët's jadumbë yë dun tyumbë në ko'o jedun mëdë tsi'ip xo'okëp, tsi'ip yë xë'ët's tyam myaj te'ex pujpë jadun yë dun tyun yë ejt's nyaj tun yë xë'ët's.